Sa pertama kali pelihara ayam itu, pas apa, sa pu tanta yang bungsu ni ke sa pu kaka, tapi a kaka ni karna de tidak piara ayam itu jadi sa yang piara. Sa su piara de sampe besar tu mungkin ada, satu kilo kah, itu su tua sekali. Itu awalnya tu de biasa saja tapi pada saat <hesitation> ada satu peristiwa begitu, sa punya mamade ni de datang ke rumah baru. Ada datang ke rumah begini, de pu pace ni datang cari dia dong mungkin ada bakalai kah de pu pace mo pukul itu, sa pu mamade ni, pas itu kita semua <hesitation> smua orang tidada di rumah jadi, itu pace itu de datang baru de cari ap mamade di dalam rumah ini, tapi yang pele duluan itu ayam, ayam de berdiri di depan pintu itu karna de lihat orang baru jadi, de berdiri disitu baru de patok itu, pace de datang untuk cari ap mamade ni, ha mamade pu pace ni. Ha patok dari situ itu pas lampu juga mati. Ha mulai dari malam itu sudah eh sore tu, sore menjelang malam yang maghrib maghrib itu, ah mulai dari situ sudah baru de su mulai kenal <hesitation> de su mulai kenal tuan begitu tuannya begitu. Oh ini tuan yang biasa kasih makan saya terus oh ini yang tida biasa kasih makan saya begitu. Jadi, yang bisa dekat ayam ini sa punya ayam ini cuman, sa deng sa pu mama kalo hapu kaka deng hapu adik ini karna memang tidak pernah <hesitation> kasih makan itu ayam, tidak pernah kasih mandi dia jadi, de tidak kenal, jadi kalo dong datang atau dong ada mau masuk rumah tu nanti ayam tu de berdiri baru mau patok dorang begitu. Jadi me-menurut ayam tu kenal juga karna kita kasih makan terus kasih mandi, sa kaya perlakukan de kaya, anjing begitu karna kan a cuma punya satu ayam jadi sa tidada kandang disitu juga sih, ha biasa apa taruh de di, depan, teras begitu saja.